Ore tu mokaweng onto su banuang sini, ketu wu ya' to <hesitation> ore mu acara <hesitation> talos kanya ore wu lali wu. Munanombol, ta to mutatombol menginuaten. Nde wu mukakinak makoto majadi to kanya, sep ore makaweng wu tera mukakinak, tera ngu sasungkul <hesitation> ere tera wali